Nu ohonu mene ohonu muynu oho nuiyimanmu minyan oho ndo meme wola metabene nu umarreme metagbey nu enatume metadiomuvom nu eweyonu ikpenedimivombawyo uto mokurni oyo oho numekamiva nyam oho mevawola ohonu munyanu ohoyo mivojo mivojito muray ewolokumu enatune inuaureme enusweyme enubieme emomete meduko ya otuneru owolte oyite kamuiynu okum inumasormubomedo ngwa enetu ayieniedigblomass edagblomase enyonw gbolomase utomokunu edukomarmu ekrenogbange ikpenokunu urnomy onusi ekotuomosi omosi nu oyite omosi donu woltu mu afin motagbeytu mota benetu inavarenow nueweynow ko mosinu ohovrohovro odehan oderejangbudum ivomvay ekre ojan gbudum ivomvay ikpenokunu woka muwola mute gbeynu imoavrewo enatuwo kress ohonu memgidmunom utanywome mam myram oho imeneimovuka do mevon ohoyoma as oweymomeneumen mivawola metamon eweyvivi nu mekpe memmo enatune memonino avrane memo enubieme emomonenubaw nume enyam meme nuimsiovu nu eni etamu vay ikpekpena ovum etadimovom nubautom okunu ubiaswey oduko mamu umonu ovrewo na Mamomom onubiewo nu abomodiomivom do wokadiomivornoyi mukru mondo wego nuivomodiom abomu kruruka woka krujamu boyonuoyi makress oh de ohonu uyade menwunwume mewola metamonu umavrame metamon eweyvivi ovivi mekrudugo iyimamu ohonu nyande ohona di me wola meta saleyibuome boku isianwum meta saleyibuome oyini awuye awuye ndo ubo me meneindago metaseleibuo mesirehine mesire wolmuafin mewolmubamanu usweingo nusu yaw oferu miyawtu oferu suyaw oferu miyawtu oferu muresete do meyidian urey mediuvamin do inyofayn idiamun inaka iyinuinumuru umenendonu miseley itauynwo miseley ibuowo ku ohovrohovro ewey etade iraru eweyfufu menyonwa iderararna mumeneka iyinuinumuru miseleibwowo mikwo ivonem nu woka mwanyerunyenu nevotumamu oho utanwo oveneken inwinwo utanywowo oveniken asweinwo makrese enahi megunekperinimamu ohonu unyan oho umemovuka do evajatumuvay vawuta blemenu nu anatuwo ta gbey nu imoavrewo tadivehine nu imo avrewo iyonumeminyan numekeeriye no onu ohona maykpeway.